Umm <hesitation> zote le wei hi anin komunikate dan anin bian dan hizu anin <hesitation> ang <hesitation> takpuita. Hei an <hesitation> taksa <hesitation> hei an <hesitation> maam vea jon, hei an <hesitation> meaw dan te jon, an <hesitation> zun leti ve lang te jon, hei an <hesitation> taksa an <hesitation> hei jon. An taksa, <hesitation> an taksa <hesitation> ar di law, an taksa <hesitation> di law objectsu a ye an meon dadante, jon an <hesitation> bengan dadante ni biokan.